To ayidi woggago nyi'e ma aheban woodi kobe woggirta nyi'e bedon wiya dum brush, Aheba dum aheba be maklin ma don mana sabulu on amma kanjum jei woggugo nyi'e, Awada haander asofna hunduko ma be ndiyam awada brush man haa nder atokka yiggugo nyi'e ma to laabi alallita be nyidam atuta ndiyam man.